mi tawi e duniyaaru latunde curki e auluko nyiddini e muɗum, e mi tawe e duniyaaru latindu talkako wala e muɗum, gonda mi tawe e nder duniyaaru talkakawo e taska tagaɗo, e toska ɓi Adama sanne-sanne talkaku so a salkini a wala ko mbawanda hore ma ko mballa goɗɗo maɗa.